gott kvöld og velkomin í kiljuna við sem er ritstjóri New York Times Book Review þetta er blað sem er eiginlega á toppnum í

fylgirit New York Times vikulegt fylgirit hún er líka rithöfundur og hefur skrifað bækur um

um klámvæðinguna og um ást sína á bókum og bókmenntum við ætlum að kynna okkur sögur verðlaunahátíð barnanna þetta er mikið mikið húllumhæ sem verður í Hörpu tuttugasta og annan apríl börn eru verðlaunuð fyrir sögur fyrir kvikmyndir þetta er eiginlega allsherjar uppskeruhátíð í barnamenningu

að heyra hverjar eru uppáhaldsbækur ljóðskáldsins Lindu Vilhjálmsdóttur en við byrjum hérna með Kolbrúnu og Sigurði þetta er merkileg bók í kompaníi við allífið eftir Matthías Johannessen samtöl við Þórberg Þórðarson sjáið þessa mynd þar sem þeir eru

Matthías hérna ungi blaðamaðurinn mænir hérna upp á meistara Þórberg Matthías átti að fara að taka blaðaviðtal eða

við Þórberg og úr varð þessi bók sem er eiginlega svona nánast eins og hefur svona þjóðsögulegan status Kolbrún vilt þú byrja eða Sigurður já já ég get byrjað ég tek undir það þetta er alveg snilldar góð bók

ég man þegar ég var seint á tuttugustu öldinni blaðamaður þá var eitthvað sem hét nýja blaðamennskan það er allt í þessari bók hjá Matthíasi í sambandi við samtölin þau eru svo lifandi og hann hann setur þau upp sem leikrit á köflum

eða í einum kaflanum það er að segja og myndin framan á eða sígilt kannski

skemmtilegt af því að Matthías er svo frjáls hann er bara að kanna stemninguna hvernig liggur á þér í dag og hann er að ræða við mann sem er mjög þversagnakenndur hann er kommúnisti og

sem er merkilegt hann afneitar samt ekki tilvist Guðs og hann er alveg fullkomlega sannfærður um framhaldslíf hann trúir á drauga

drauga og þarna er heilmikið af draugasögum og og

einstaka sinnum eru þetta bara strákar að tala saman eins og þegar þeir fara að tala um konur og Matthías segir við Þórberg þegar ég sé konu horfi ég fyrst á brjóstin og og Þórbergur

hann segir ja ég horfi á andlitið í dag væri sagt að

en mér finnst þetta

afskaplega frjálst og skemmtilegt mér finnst líka eitt af því sem er svo skemmtilegt að þeir takast svona mjúklega á þeir eru náttúrulega andstæðir pólar Matthías er að skrifa í Moggann og hægrimaður og Þórbergur er sósíalisti og þeir vita alveg hvor af öðrum

segja spenna í bókinni líka vegna þess að á einu stigi

að hætta þessu

kalda stríðinu bókin er skráð nítján hundruð fimmtíu og átta hún kemur út nítján hundruð fimmtíu og níu þetta er í miðju kalda stríðinu þeir eru náttúrulega algjörlega öndverðir pólar og þess vegna þótti þetta svo skrýtið að Matthías væri að þessu þetta mátti eiginlega ekki á þessum tíma óskaplega gaman af skáldskap listum og hann er svo forvitinn

fyrir Þórbergi mótmælir honum stundum en það er allt gert af mikilli hlýju og það er greinilegt að Þórbergur treystir treystir honum stundum treystir maður Þórbergi ekki alveg það kemur fram þarna að þarna er eftirmáli þar sem Matthías hefur eftir Ragnari í Smára að Þórbergur sé fyrst og fremst trúður það sé ekki hægt að treysta öllu sem hann segir og stundum er Þórbergur í hlutverki hann er að performera og hann hefur óskaplega gaman af framan Matthías

líka partur af því að hann er svona ólíkindatól hann Þórbergur og hann hefur skoðanir á öllu til dæmis það kemur fram í bókinni að hann hefur hann hefur fyrirlitningu á þrístökki ég hefði aldrei trúað

með eitthvað algjörlega óvænt svo er skemmtileg aukapersóna þarna sem er Margrét kona Þórbergs innkoma hennar finnst mér alltaf mjög hressileg þegar hún er að skammast yfir að það sé ekki hægt að fá almennilegan mat á Íslandi og allt sé nú betra í Sovétríkjunum

svo er þarna skemmtiferð sem þau fóru í siglingu sem var nú ekki nein

samning þannig að þau eru ekki einu sinni saman og svo kemur í ljós að þau eru í alveg hræðilegum vistarverum sumir sem voru í klefa með Þórbergi þarna neðst niðri þeir sváfu frekar uppi á dekki

þau nutu ferðarinnar alveg en þetta þetta var nú eiginlega hálfgerður skandall aðbúnaðurinn að hluta til en eitt í sambandi við þessa bók af því þið hafið nú bæði tekið góð viðtöl og þetta er þetta er spurningin maður veltir fyrir sér eins og í þessari bók hver er galdurinn ég held til dæmis að hann

standa báðir fyrir sínu og Matthías sýnir Þórbergi virðingu en hann sýnir honum ekki lotningu það er eitthvað svoleiðis sem þegar ég byrjaði í blaðamennsku

þá voru tveir menn sem maður tók aðallega mið af varðandi viðtöl það voru Matthías og Jökull Jakobsson sem höfðu tekið þessi

þetta var nánast eins og maður ímyndaði þetta væri hálfgert listform af því að Matthías til dæmis sjálfur var búinn að setja svo hátt ég held í rauninni að eitt lykilatriði sé traust sko Þórbergur treystir Matthíasi hann fer að treysta honum æ meir og fer að segja honum hluti sem hann hefði ekki sagt öðrum þannig að Matthías er með ansi gott efni í höndunum svo verður nú líka að þarna er

ítarefni eins og lýsing á jarðarför Þórbergs sem var mjög skrýtin já sýnir líka þessar pólitísku andstæður og átök

sem voru allt aðrar á þessum tíma þar var náttúrulega

gröfina og Matthías segir við Margréti að hún eigi að krossa yfir

einhver segja þar stal Matthías útförinni eða eitthvað álíka því miður þetta er örugglega rangt með farið en svona efnislega það sem

merkilegt að Matthías er en hann er samt í því talsvert mikið að byggja brýr

því hann er nú ætla ég að tala

mjög merkilegur ritstjóri Morgunblaðsins og mikill húmanisti hann var að byggja brýr þetta held ég að sé lykilatriði Egill að hann er húmanisti hefur alltaf verið húmanisti ég vil taka undir þetta hrós vegna þess að hann var einmitt það höfðu allir aðgang að Mogganum og og hann var var einmitt

að byggja brýr eins og þú segir náum að tala um þessa við ætlum að fjalla um þetta held ég í næsta þætti það er Angústúra sem er að gefa út þessar en hér er bók sem var svo tilnefnd til

þetta er ungur strákur sem elst upp hjá föður sínum einstæðum og svona ýmsum hann þekkir eitthvað á annan tug manna og þetta bara lýsir eiginlega nöturlegum aðstæðum en einmitt svona er þetta þegar barn er að alast upp það veit ekkert hvernig lífið á að vera og þessi drengur greinilega klár hann er að velta fyrir sér aðferðum við að hálshöggva menn og hvað hvað þurfi mörg högg og svo framvegis og líður náttúrulega í raun og veru hræðilega en þessu ástandi og lífi er lýst með hans augum mjög mjög frumlegt honum eru greinilega innrættir ýmsir hlutir vegna þess að hann talar mikið þetta barn talar mikið um karlmennsku nauðsyn karlmennsku og segir að svo kemur ein stutt setning að læknir hafi sagt pabba hans hann sagði við pabba að ég þyrfti að fara til sálfræðings til sálfræðings þá nær maður hvernig líðan þessa barns raunverulega er þetta er óþægileg lesning svolítið já þetta er óþægileg lesning þetta er mjög vel gert en þetta er

maður er vanur að lesa frásögn barns sem er einfeldningslega sagt frá en þetta er bara

smábarn hert af andstæðum og gert eiginlega skrýtið og dýrkar Frakka þeir fundu upp fallöxina innan úr þessum harða dópheimi Mexíkó í mjög góðri þýðingu Maríu Ránar Guðmundsdóttur og fallegri bók við ætlum að sögum eiginlega ótrúlega merkilegt framtak sem hefur verið í gangi meðal annars hérna í gömlu húsi sat lítil stelpa og horfði út um gluggann hún fylgdist með trjánum dansa í og reyndi að einbeita sér að síðustu laufblöðunum sem féllu einmana til jarðar en sama hvað hún reyndi þá gat hún ekki leitt hugann frá

því sem hún vildi helst gleyma síðan þau fluttu inn í þetta gamla hús hafði hún ekkert óttast meira en

frá sögum verðlaunahátíð barnanna já þetta er stórt sem margir aðilar standa að en upphafið er kannski að það er hópur af fólki sem hefur áhuga á að efla barnamenningu á Íslandi sem

að rithöfundar stofnanir og félög og hugmyndin er

af hverju erum við ekki að verðlauna barnamenningu nú er verið að verðlauna tónlist bókmenntir þá var hugmyndin að skoða svolítið hvernig þetta er gert erlendis þar er

sem er í Bandaríkjunum sem er risa risa hátíð

að velja tónlistarmann ársins lag ársins leikara ársins þætti ársins og slíkt en okkur langaði

að gera þetta svolítið okkar og og í rauninni hugmyndin fyrst að þessum hópi var að efla læsi eins og svo margir eru að hugsa um í dag og koma inn svolítið með meiri verkefni sem tengjast læsi

af stað fara smiðjur út um allt land þar sem börn taka þátt í að gera sögur og handrit leikrit og smásögur stuttmyndir ég heiti Kristján Kári Ólafsson ég er níu að verða tíu í mars myndin mín heitir

úr þessu og tíu bestu sögurnar til dæmis verða gefnar út stuttmyndirnar eru allar komnar inn á

ótrúleg sköpun í gangi nú svo verða útvarpsleikrit og þau verða á RÚV og það sem er nú kannski frábærast við þetta að það eru tvö tvö bestu handritin

að þau verða á leikári Borgarleikhússins á næsta ári þannig að þetta er bara verið að verðlauna sköpun og barnamenningu bara í sinni flottustu mynd svo er þessi stóra verðlaunahátíð í Hörpu seinna í apríl tuttugasta og annan apríl bara eftir fréttir verðum við með í stóra salnum í Eldborg ætlum við að bjóða börnum það er bara fyrstur kemur fyrstur fær miða og þar verðum við með risastóra verðlaunahátíð ætlum að hafa hana að sjálfsögðu mjög skemmtilega og stóra og skemmtilega þá verðlaunaðir þeir einstaklingar sem hafa verið að sinna barnamenningu og svona höfða til barna fullorðnir en einnig barnanna sem tóku þátt í smiðjunum og unnu til dæmis og svo bara partý fyrir krakka maður gerir sér kannski ekki alveg grein fyrir því en það er heilmikið starf í gangi fyrir börn ekki bara

já já og ég einmitt var svona að rifja það upp í gærkvöldi að fyrir svona tuttugu árum síðan að þá var nánast eða listasmiðja það

var rosa lítið um þetta krakkarnir gátu farið í fótbolta yfir sumarið og ef þú varst ekki í íþróttum að þá

hver er

við erum með yfir hundrað og sextíu viðburði á ári fyrir börn sem tengjast börnum fyrir börn með börnum og það er líka bara mér gott að segja frá því að flestar stofnanir eru með barnamenningu ókeypis þannig að oft hugsar fólk ég get ekki tekið þátt í þessu af því mörg af þessum námskeiðum eru rándýr en það er svo mikið um að vera og það er svo auðvelt og ég fór einmitt að hugsa að ég svona sem mjög skapandi krakki ef maður hefði fengið þetta að prófa sig áfram gera alla þessa hluti

sennilega ekki endað í sagnfræði já það er mjög mikið starf en líka að það er búið að vera að ræða síðastliðin örugglega ég veit ekki hvað mörg ár um að flest öll listform á Íslandi eru með einhvern hatt það er Miðstöð myndlistar tónlistar bókmennta en það er engin Miðstöð barnamenningar það er ekkert barnamenningarhús og það er í rauninni ekkert sem heldur utan um allt þetta frábæra starf sem er bara út um allt núna

að þessi hátíð sé svolítið að opna þetta upp á gátt

sem sagt mynduð stjórn í kringum þetta verkefni sem heita Samtök um barnamenningu og

þetta er bara byrjunin við ætlum svo bara að halda áfram og og við erum sem sagt bara komum frá Borgarbókasafninu

einstaklingar sem hafa áhuga og við höfum sem sagt áhuga á því

að halda áfram en þetta verður svona svolítið sýnilegt við erum með rosalega flott verkefni í gangi við erum með alveg ótrúlega skapandi einstaklinga Pamela

og hún er líka ritstjóri eins merkasta bókmenntablaðs í heimi sem er New York Times

geysilega áhrifamikið blað sem kemur út með New York Times í hverri viku hún er hérna á Iceland hér árlega eins og þú segir

er hérna fyrst með bók eftir Steinunni Sigurðardóttur reyndar ekki réttu bókina því ég hef lánað hana eða gefið hana eða eitthvað eins og ég geri oft með góðar bækur þá fer ég að troða þeim upp á annað fólk þessi þessi heitir

og norðurljós sem er ljóðabók sem ég held mikið upp á en bókin sem er uppáhaldsbókin mín er skáldsagan hún kom út árið sjötíu og sex held ég eitthvað álíka hún náði mér strax mér fannst hún vera svo skemmtilega stíluð svo var þetta svo sérkennileg persóna Alda

á hún átti heima í

ætti pening til að kaupa mér almennilegt hús

þar vildi ég gjarnan búa ég man eftir rauðu kápunni hennar þó ég hafi ekki lesið bókina í mörg ár það er svo margt fleira sagði mér og gaf mér hún var bara svo vel skrifuð og þetta var svo vel unnin persóna sem reyndar fór rosalega í taugarnar á mér og ég skildi heldur ekki af hverju hún var svona ástfangin af þessum manni því mér fannst hann svo leiðinlegur og ómögulegur og einhvern veginn allir menn sem hún sýndi einhvern smá áhuga fannst mér vera alveg síðasta sort þannig að heilluðu mig ekki persónuleiki þeirra heillaði mig ekki en sagan sem hún var að segja var frábær svo er ég hér einmitt með aðra bók sem er heldur ekki bókin sem er uppáhaldsbókin mín eftir höfundinn en ég held mikið upp á hana ég byrjaði að lesa þær það var vinur minn sem

gaukaði að mér fyrstu bókinni upp úr aldamótum og sú bók er bara uppáhaldsbókin mín eftir hana hún heitir mikla og djúpa sögu í einni smásögu ég hef ekki fundið höfund sem gerir þetta jafn vel síðan er það ljóðabók fá ein ljóð eftir Sigfús Daðason lítil og þunn bók sem kom út árið nítján hundruð sjötíu og sjö og þetta var einhvern veginn fyrsta ljóðabókin í heild sem heillaði mig og þessi ljóð hafa fylgt mér alla tíð síðan ég held mikið upp á öll ljóðin hans Sigfúsar en þessi bók á einhvern sérstakan stað í hjarta mínu þau eru svolítið dökk þessi ljóð og en þau eru rosalega fáguð og fín síðan er það önnur ljóðabók eftir útlendan höfund hún líka hefur fylgt mér allar þessar bækur nema

þá las ég líka fyrstu ljóðabókina eftir

dó ung hún var ekki nema þrjátíu og fjögurra ára held

en hún var einmitt að yrkja bestu ljóðin sín síðasta árið sem hún lifði og þau ljóð sem eru sterkust í þessari bók að þau eru algjörlega frábær og standa einhvern upp úr öllu öðru sem ég hef lesið á

ensku og síðast ætla ég að nefna bókina ég er búin að vera að þvælast með hana núna í heilt ár ég vissi alltaf af henni ekki af bókinni heldur af

var ekkert búin að kynna mér hennar ævistarf ég vissi ég var að fylgjast með stóru göngunni fyrir ári þegar Trump var settur inn í embætti

og fór strax á netið að skoða hvað hún hefði skrifað og hvort ég gæti ekki fengið eitthvað því mér fannst ræðan svo góð mér fannst hún svo flott svona áttatíu og eitthvað ára með rauða hanska og

stór sólgleraugu og bara rosalega flott

kona og fann þessa bók og gat kíkt inn í hana á netinu og og sá strax að þetta var eitthvað sem höfðaði til mín nákvæmlega á þessum tíma síðan hef ég verið að lesa í henni og merkja við og hún er öll orðin útstrikuð

svo mikil sannindi í þessari bók í sambandi við feðraveldið og kvennabaráttuna

hún er skrifuð árið níutíu og sex en það er eins og hún sé skrifuð í dag þátturinn er búinn hjá okkur í kvöld takk fyrir